A zluwèd tè zluwèd ga man yè giya sa, zhigilè n'vayè skwi ga. yè chu ngoz tèpa yè yau wuday tèpa, yè rom gi tèpa, yè sun shidgid bi chivid kosuk ga angasa, chivid kosuk ga man yè suna angasa, nawa nawa bè sèdi maka, chivid n'way kob chivid man nga sunbi sa ta azbi, kosuk man nga suna, andzi zlè ba nga kidè a kwata anga, mizlinè nga angasa, mpizhè magatsi sè ba, ngadè biu ngada mpizka mpizhè apa, a nga shikè angasada ndi mavur a wudayga. chivid nawa nawa, yau yè sun shidgid ba adalay mamga nga zlotsokoya agid mpizhè a kosuk, man mpizhè magatsi a kosuk kabisa kadagi mè? Babba nga angirdanga mpizh sata kosuk sata ba ndawa ndawa afudè gidna apa, to man ka gau ngasbi yè da ndzay ga ambali ay ngèchè skwi aka gad kada ngèchè mè? Èhung nga gokoy kosuk magatsa, nga gokoy kosuk magatsa. nga gokoy kosuk magatsa. nga gokoy mpizhè matsa kosuka a mpizhè sata skwi babbanga angasa a'to mana agas kasun chivid kosuk Waya mpizhè ngaya aka gisa mpizhè ngaya ariy chèwchèw. kada gada gasa angaya mpizhè akagada kakaka aka lèmènè a skwi ndo biy, kinè da lamanbay ay gada kinè ayè, a kinè da gada kat kata sè kam, agila kinè tawashè agid, akinè da lamana a skwi ndo ambali biy. yè gi wahala ngidè, ko kosuk magatsa apats ngidè ka kèlè ahud, kaza giya gonè vazaz vunga kam a kèlè hud tèl tèl tèlla, kosuk magatsi man kagiya a pats ngidè kandi riba, nènga'a ngasa. ka pizhè a ka ngèchè ka ngèchè bi bèka ka giya kinè, man nawa nawa man kafud gid ngaya a pa sudakwa, angèmèmè ka ndi vazaz vu ngaya, zhigilè da vak ginè kabi ndo da vak dè? Shudgidè a zhigilè ngaya, vay nta vay nta aka gadana a zhigilè aka tsanri ginè avaka skwi ngaya ayi, yo man yè gi ntaba yè gi ntaba aka da gadkada ngèchmè? Ko nawa nawa bè ka gau fali bi, do gidau ko skwiyè mè skwiyè bè zhigilè ga avay aka gad, di man ka ah zhigilè avay skwa ayè ba ah atèkè ndo ba, kada gaubi a pizlèn asiri ando <hesitation> akada gadka, zhigilè away klè gaya n'tila dakwa ko man yè pizhè ba aka gadba, ama man azbay dakwa kada n'jèkda mvi sata adai na ka aaah, gidè angasa ay gada kinè a dalay mamga sarɗtè mpizhè gidau. nènga angasa a skwi man nduva awaygaskiya skwi man yè rikada man ay gau ambahyè tè nduva ga nènga man yè cho ngozsai adèba ni andi ngidè ata lèwè andè adèba a wi hara a zhigilè atsuko ndigidè ta gèdè ma ata ngots ko suna a gid a lèkonè dè m a lèkonè bi. ndi ngidèhi tashika tachi ndohi. ta ngot man kadè auda a tsak riy zhigilè da tsukda ana gadaka. kashi a wi a panaka mazlaka skwi. kashikè awi ko man ka ngatska bi zhigilè da tsukoda ma makar nènga a warka di a wudahi ngaya wuday <hesitation> yauwa agidè angasa kada gadka ahh yè gi ngasa ba, ahh kosuk ajin bay. mèbèla man ahh kat ma asum ngidè ka pizhè ba, yama shkè aɓay, dimanka nènga ta nènga kat sè kam, kinè tsina kèdè dalay babbga zhigilèngaya da gaukè, man kachi golingay ba kada wara ndzi tènga ana mam nènga achin ma tènga dè achina bi da man tawash shik nga gokwa kosuk nga pizhè gidau, kagi kosuk ka mpizhè gidau, kagi kosuk ka pizhè gidau, sarɗtè nda mpizhè gidau ndavna sa kagi kosuk ngaya, kajakda ko man kosukakadè agidau ka ngots skwi kèshkètè kandiya ahud ngaya ka ngots skwi kèshkètè kaza vi a kirmamngaya a giya nènga anta nènga anta kinè gwadbi nawa nawa ba zhigilè aviya, vogau kosuk ginè ka pir nda yalo ngidè ko man ka pir kahuh ba arai ag sartè man kosuk sa kazlèchè ama kosuk ngaya kinè tsina kadè dalay ɓabbga, ngo gusokoy kosuk airy chèwchèw. vo gus mpizhè ariy chèwchèw anawa nawa ba